Pos no devía d'estal más de cincu o sieti días peru pendi delo aceus que sean los tomatis. Gúenu, ave, si la lata está fechá essu dura añus peru si está abierta, lo que te digu, cincu días i quiciás que pa antocis ya l'aiga salíu mohu. Lo que digu siempri, cozina hormi vaigas a comel, peru craru, comu los dela ciá vais siempri a sacacaraju pos, craru, ave, pos no vos vaga pa ná i se vos ponin las cosas malas ena nevera.